Pake kuring biccu ripake dipanasu wai di pakendei denga wai di pake garaga kopi to, kuring biccu na di nasui. Eh <hesitation> dipakei raka tu garaga mie pake raka garaga wae, bukka pake garaga teng. Naiki kuring sedang pake nasu bobo, eh <hesitation> pake nasu <hesitation> bete, pake nasu <hesitation> pake nasu daging. Dalan to wai mane di bisaiki yolo mane dipakena lako kompor, inasumi angkenna manasu. Iyake kuring kasalleng, dipake raka acara <hesitation> acara, acara kabuttinga raka napake tau mannasu nasu daging nasu bobo dutabolue, eh <hesitation> pake raka acara akikah pake to acara akikah wundang pakeki pake acara te anu kuring kasalleng. Dipendangan mi tau, napakei, napake pamuttu pamuttu biccu bisa duka pake goreng tallo, pake goreng bete. Eh <hesitation> buddang, pake goreng manuk, pake goreng daging, tumis daging. Iyake ake pammuttu sedang pake garaga nasi goreng, marasa duka to eh <hesitation> pake uring pake goreng, pake goreng tempe sola tahu. Iyake kuring kasalleng den duka tau pake tu acara kabuttingan, napake goreng daging, Siudang daina keseudang daging na siudang daging na to pake kasalling na anui, pakei nasu barra duka, pake kasalling langkantau elo kumande, pake anu bembe, pake goreng manu na pake <hesitation> na pake napake <noise> napake garaga sokko. <hesitation>